Owara no̠ o̠re̠ ke̠ ome̠ evawere mere so ile me̠ je̠ so ile ine ve gbe me je gbe me̠ ve̠ tehe abo̠ me je̠ tehe abo me ve ziye me je ziye me re nya kie̠ze̠ me je kie̠ze̠ no̠ me̠ re̠ keria keme oye ho oware no une re sai hi evao akpo̠ me̠ oye ho uwu wu no me̠ re̠ sa gwa evao uzuazo me̠ keme na oware kpobi no̠ uto me yo o̠ro̠ agho̠gho̠ oware kpobi no̠ me gwolo yo o̠ro̠ agho̠gho̠ oware kpobi no̠ me ta yo̠ o ro̠ agho̠gho̠ keme no oye no iruo no ufome eruo evao akpo̠ nana iruo no mere sai in evao akpo nana, me̠re̠ nya me̠re̠ nya erao iruo no me̠re̠ si la me̠ ve ko iruo no mere sa lu me ve wo eva wero iruo no̠ mere sa lu me ve we ogho̠gho̠, oware kpobi no̠ mere fio obo fiho evarewere ome̠, oware kpobi no̠ mere gwolo evarewere omo oware kpobi no̠ me̠ re̠ ta evare were ome̠ ke me no iruo no ite ome eruo keme ababo̠ iruo yena me̠ sai wo evawero ho keme ababo̠ iruo yena eva sai were ome̠ he keme no ababo̠ iruo ye na me sai wo ufuoma ha keme ababo iruo yena me sai wo oghale he iluo no ute ome elu ni e re gwa oghogho se ome ne ere gwa eghogho se ome ne ere gwa eghale se eme ne re gwa eyere uzuaze se ome me sa ro re eva vo me sa ro lu eware kpibi no me gwolo lu ulue gena na ovo mere gwolo lu evao akpo me iluo yena ovo ore gwa eva wero ze iluo ye na ovo mere lu ilue yena ovo eye eware no ufuome eluo erao kpo me cluo yena vo me re lu me ve gho gho mere wo eva wero iluo yena ufono me re lu cluo yena ite ome elu akpi nana mere ta eware isiwoma na ere gwa evaware se ome